Rinoseronte jatï guinoi iñaka pe vae <hesitation> kuako oiporureta puerevaera oñoraro pipe jovaisoreta oikutu jare jae reta ipueretavi iyembokate jeje no jaeramoko jaereta guinoi jokuae jatï iñaka iarambo.